Itik. iruh, itol, ihat. ilim. iwon, ifis, iwal, isiok, sanguli. tik ep bonot ap i tik, iruh. itol, ihat, ilim, iwon, ifis, iwal, isiok. iruru bonot. ruruh bonot ap i tik, iruh, itol, ihat. ilim, iwon. ifis. iwal. isiok. itol ep bonot. tol ep bonot ap i tik. iruh, itol, ihat, ilim, iwon, ifis, iwal, isiok. ihat ep bonot. hat ep bonot ap itik, iruh. itol, ihat. ilim, iwon, ifis. iwal. isiok, ilim ep bonot. lim ep bonot ap itik, iruh. itol, ihat. ilim. iwon ifis. iwal. isiok, iwon ep bonot. won ep bonot ap i tik, iruh, itol, ihat, ilim. iwon ifis, iwal. isiok. iwal ep bonot wal ep bonot ap i tik, iruh, itol, ihat. ilim. iwon ifis iwal. isiok, iwal ep bonot wal ep bonot ap i tik, iruh. itol, ihat, ilim. iwon ifis, iwal, isiok. isiok ep bonot Siok ep bonot ap i tik, iruh, itol, ihat, ilim, iwon ifis, iwal. isiok. i tik ep mar. ep taem nah burun tong lakman a kes arisan e nang dirau e tata, dira arere iau on toh baran rop tong lakman. ep sah na arere iau on sur al muri, ep baran nah i wok i iasenalo a woki. a toltol lakman ap a rere wok ep barim. wok sai lon barim a wot katim lakman a kuk, sipuk marang al kahkah ap al boros sospen. gos pellet ep samah na al wok i, al his al atin iah ap al pupus ap al kuk mener ap kal losi kalakand ep long ap al iet ap matoh taman el angan on ep rah. Angan rop kes on ep rah matol usrai ep sah. nana dirau dira re tar ep warwar arik, ap ep nuknuk arik nah al woki nah an mur. sur iau sen al muri sen ep sah ep nuknuk ane tata dirau e nana dira re warai iau on ap a muri. sur kon ep wakwak anuk na anmur, isen toh baran nah a wok i ap a lamtin ot on. na e nana dira warai iau on ep sah. ap a wok ep baran tong lakman. taem on ep rere baran di gosgos, oi papasar di iaiauh tol baranangan katong on ep rere baran. di iauh boroi mah ep sah mah nah di woki katong lakman. ap a rere gosgos a papasar, toh baran rop na are tol i tong lakman. atoll i on ep nuknuk lar sen nah gat ep nuknuk akak ap are tol i. Hian ap a lamtin ap a tol ep baran lar sen ep nuknuk i mangler, ap a wok ep baran on ep nuknuk sah. m- m- m. gosgos ep rere baran ep samah toh saksak bobo. ep saksak bobo ep manggisngis ap el tarai dit re pas ep limbung, rere baran. itik kaben, iruh ra kaben, itol a kaben, ihat a kaben. ilim a kaben. iwon a kaben ifis a kaben, iwal ep kaben, isiok ep bonot itik ep bonot in ep kaben. a hinan ap a lamtin a puar tong lakman. a puar e nang ep fanat i pasi, taem na e nang irak el asus, iah a pas i pilim ngo ngot ok tong sen lakman Ian bel inap el asus ok ian ep kar ki los pasi, i tar soi tar iau tong sen, ep piam mah ngan ep fanat bel i pirim. ep kar i los pasi ap katan manga di sek i ap bel inap ap i tar soi tamah an namatanai i asus sou ok a his katong lakman a lamtin sen ap a kes ap. a kaukau ap a tar. ap ah inan ap a warwar ap ka aril ap ka lamtin sen itol. nang dira tata dira soi iau on ep sah ka longrai ep warwar ka long. dira soi iau, di kam iau iau iah long ka long rai lele ep warwar. ka fain lamtin ap ki han ap ka hetrar sen. hetrar ap ki han ap ep barsan ki kep iau, ka bolos kaben inian ap ka tinan ap ka asus itik a natuk. tik ep fanat hain anuk. Ap na i lamtin bel a inan kating on tok ap iah anonga on ep lakman ngasik tong an kabiram. el lamtin hat isen ep warwar ane nana na i tar ep nuknuk arik tong an lakman. ep sah ni warai arik iah a muri. el balkut iau, iau bel anap al buling, a kes sah ap a longrai pas ep sah e nana i warai iau on dira e tata. ap nah longrai i, el tar ep tatasim an palpukluk nuknuk arik on ep kes akak anuki nah han mur. lar mah nah ka inan ap ka taulai. ep nuknukin e tata dira e nana dira tar tari arik na a burun tar. kalamtin mah na ap a muri sen. a muri sen ep nuknuk, ep palpuklun dira nah dira tari arik nah uring, bel a long puai dirau. ap bel a puai soi dirau oh al balkut ap al ninga itmah, belal. Larsanak nah bel a longrai, toh balkut ning al pasai hat isa ining. a nuknuk sur ep kes anuki na han mur nel akak lar mana. ep rah matoh taman re kes rah kuk. baranangan tar. angan tar matol kel kes kiom matol kel araring rah. araring rah rop del kel tar mah ep nuknuk arim matol borbor an main ep nuknuk akak ap ep lalaun sah ane kamgoi aninga an palpuklun. borbor ap ol palas kobot main ep wakak. palas kobot gos pellet kobot, gos sospen kobot, sarsar lakman kobot. tabar kai boroi ol riri maring, tabar kai boroi, apeh kahkah, sih ep kaukau kan lon ep sospen. Ol boil i ol pupus saloh kam piam ap ol atin iah ap ol kuk i. ias soi parai ep pupus kan lon ep sospen parai soi lon ep iah timlai kam piam. timlai arop kam piam na i kor song soi kam piam, song soi kam piam kan lon ep sospen. ikor u rikis i, rikis i darai ep sol mah ep samah ning, ep ianian ep laie. ias soi kep toh pellet iet ngamtoh taman amtoh ki angan rah kobot. gogos akak tar sarsar lon rumai, parai toh baran atete akak atete akak i sai lon rumai lok. terter toh raba malum song i lon ep bek a liwan ep ngas ki han. matol han kasai lon barim kokoi oh mumuni, mumuni rop el raravut, raravut rop ap al kokoi saloh ap kai tatasik ap e moksok diat kel purak Del purak lar nah ap del aim ep fun del aim ep tapiok del aim ep was mah ep mimia ep sah maloh, toh baran rop. del aimi, arop on ep rah akas kaukau toi ep fun kep yam sosong kan lon ep rat. matoh taman ki wot katim lakman iraksaloh. ap nah el han ap kirak el sunde, munmun kobot kuk kobot. angan akak tabar kai nana kekeles matoh ki han sur ep araring. araring rop matol his matol kes sah ning ap el bong bel del tol tok baran. matol kes sah ap el bong. manau sen on ining ep kirah ning. ioh na i rak kating on ep monde ep taem on ep laen, met rere kes on ep monde laen. sah na mara re arbalkut, ting are tata dira e nana bel are balkut. kating mah na iau ka taulai mah ep barsan mah ep barsan mah ki wok ep Tartar abal kut mah. Ep baran nah ial warai ap el kep sakai. maral abalkut maral inan kiom tikin nuknukin marau, an main itik sah a natuk. Ep taem malik on ep rere baran dit el gosgos. A palakabang ap met el iaiauh baranangan. Ep tarai dit maling. Ep sah mah ning. el han el hamarai pol parai ep kon el pas ep boro ap matol iauh ep boroi. Matol ian ep kaukau an main ep pas. Matol angan rop ap el han el lolosh met el ian ep sis. el dat bakoi matoh tari bel matoh re ian i kaiumian sen. Ep lakman akak, bel baran ol lus suri. Ep buai ikes ep baranangan ikes ep bon ep fang akak kon kes. Keskes bon akak, irong on ep malum na aning an bakbak. Bel aning an milau, itik sah a natun malum lik tonga sah an natun matan kamsak lik. Nah met munmun lik on. Ningan taem met re munmun sah ep bon. Na bel tok malum met wot met borbor sah, hongron kon borbor sah ap nah uh hongron on ep arlapang borbor sah main ep dur. Ap tong lakman ep baran ian liki, bel a ian lik tok baran akak. A ian lik sah ep kaukau ep fun ep tapiok ep singapu ep pas ep yam ap ep mami. Ap ep singapu ap ep yam ep mami ap ep mimia ap ep piam sah, piam sah on toh taem rop nah oi re ian liki. Bel tok baran akak nah ian liki toh baran na ian liki tong lakman isi ning. Ep laka ep lesh, toh baran na ian liki tong lakman isining. Ep baran rop ngaki ep boroi ep sis ep langai. Toh baran rop nah ian liki a nenen lik on.